ଦୀଡେ ଜକଭୀ କରୀବାରୀ ବାଚା ଲୀଗୀ ଜାଈପେ ଭଲାକି ଦୋଡୀ ଭଲାଗୀ। ସକଲ ସକଲ ଜେଦୀ ଦୋଡୀ ବାମର ତେ ହୋ ପିଟନେଶ ରହେ ବାଈବାଂ ଦାରା ମୁଟାପନା ଆପେ ପୈଂଦେପେନୀ ଶ୍ରେଂତ ଆଶୀ ବୋଡା। ଶବ୍ବ କମରେ କରତୀ ହୈ ଵୋ ମନନା ଲେଗୀ ବୋ, ଶବ୍ବ ତରୀ ଫାସ୍ଟ ଵନନା ଭୀ <hesitation> ଭଲନେ ଲେଗୀ ବୋ ତେନା ଦୋଡେ ହୈବେଂ ପ୍ରସଂଡ କରେଂ।